ऑस्ट्रेलिया क संस्कृति खुली और आधुनिक होलु। यहां क माणस समुद्र और आउटडोर जीवन पसंद करदन। क्रिकेट और रग्बी यहां क मुख्य खेल छन। सिडनी क ओपेरा हाउस यहां क पहचान होलु। यहां क अबोरिजिनल कला और परंपरा भी खास होलु।